Amitwogik ko nyereen porwek chok, amitwogik chetai ko ya ka kakoyachekitu kakechop akotepi petushek chechang komakiam, konyeren moet, kwamin moe ku- kuka koi- koi yaamin moet imuuch ii ko- ko- ko- ko- kong'eet nini, komanda moe, anda koamin moe akoi iipe iiwe kepekenyain eng sipitali, ko kenycha chakula konyeren porwek chok, chakula chakakepiit eng' imbar kende kerichek chechang. anda kokake ke ko- ko- kopuun kerichek che mamakotin eng' porwek chok konaiyam chakula ch amitwogik choe, konyeren porto, porto ng'ung, kokeny, mi ng'o kichap chalula akinde sukaruk chechang ko nyeren porto ng'ung andan kinde chumbik ko changa kokenye yinde machanik kochanga, ko nyeren porto, konin konin ii nini, konin imyan myanwogik komy ko- koniin myanwogik chechang eng' porto, ko amitwogik komeche keriip sima inde tukuk chekayam matinde kochanga sokomanyerenen porto, kokeny amitwogik ng'i ng'omaki ki- ki riip ko- ko- kochut chapu kochut chams ko konyereen porto, ko amitwogik ko sapos keriip, yakichope kechop ng'o tilil itilil ako tilil chito ne chopei, keun kokeny akechurukta komye ngokto ka matundek, keun komie siyame simanyerenen porto, ko amitwogik ko sapos ke rip kapsa simanyerenen porto ng'ung.